oniniber fujar ediremi jei gbardei bai pikir fijai me beribe kou aki okudo teri indi mo ten fer ani pibi fingar ediseninge then tuo bai mimine pai beribe bai ediseni bada ba emmini kou aki kekefijai tuwo indi mo keike fiyai turo osun tema bo emini ba minine enbai bai edieeninge gba deibac bis, farukemii indi bo kpo war egbigbai tawudai tuwo sin bo tarakumo osun ber femmine bai minine iba opuru opur fenis nei figar bo temi sein bo aku ba mirne aki zini fujai brake tuwo kpo fördes afangbala nga tuwo obo ba feider anikpopiki fingar then bai zini fuime bai edispe hamusin bo pulu kon maki ferfer ani opo opo pilipigai piks pugai mine blin ibai timi nes beribe zini piki bài edisebo aba beribe kake tumo sin bo osin tarin bo lumini minine am de time ser eba buru tamune burn bpo piki fiyai bisiyer bowuden bi sinifine bài odiebarda bisi faru kime beri lomake milor, dimint ba afangbala ngai tuwoder <hesitation> So bei piki fiyaibe anifiyabo sei osiseyi ama e bru ki kon aki okudo terioyo bai indi kpo eminikon aki fide so piki fiyaibo bein eba <noise> edisemine eba atagba la anga ki ta minene indiki ema ki suro you owu epulu kiemaki deinmu tuowa kpo anikpo piki fiya eba atangbala ki mu suru dene wei apupa odein ki ema ki deinmukpo indi bo kon tuwa mu kon tuw-seinbo ba fidei so ani piki fiyai ekina sain tuwa yibosei tuwasein bo omine pikibe aniba omini fide ani piki fiyai oh odisemi fiya ni omine mie mie fimini iye then piki fiyai dise-ya kemiyan suo time anya okponkuru temi dese ya mie sinbo fiya taimune bai minine pain kidesikimi kpo bai temine minine. Besi fiyai bosei keni-nya kimiseise aminidesibra kon aki piki fiyai miefiem eba piki didene yifaye bia eba pou amone arinkorunwal ya ariri teimu timi indi emu bai de bra eba kode ewari labo edise fiyai tuowodu efein doukpo eba efein eba Garri ki buo mi ki gba buodei ki gba kpu abai gai jai uwa ke edi anikpo piki fijai se okpo fime, kpo emini ona taumu nei ekpa taumu sin bo ebenbe kele kan aldi bulu mai furider yon ofutu kei fei kpo jaki tumi furbo osun ki tani kpo bai fidei anikpo piki fugai aniso too beinke mie aniso ofiga too ani piki fiyai mi yoi fadei yei fadei yei.